Munywani wayi akayisunza eryigha olhu olhu owundi mubughe. Beitu kandi oghundi mubughe owakanza eryigha oyu abiribya ngakmulemesaya ngasyahtathokawo ndeke. Neryo ingye ngo' mundu ngamuhabulhira andi atholere bakamubwira ekinywe kyosi kyosi neryo inia sondia ekitabu ne kalmu neryo inia bihandika nuku abirihandika ekindunekyo amathoka iniakithere nerikithera nuku akibya akakisoma kandi inai kisamalira ekyalyathera neryo ikyabya kika mubucha neryo obuli kinywa kyosokyosi ekya bakamubwira ina inabyakaklolaki, akakisoma inianimulangira ngoko kya lythera neryo ekyo kikimuwathikya ebinywa ebyo erighenda bikingira omwamuthwe wiwe. Nekindi ekya nangamuhabulira, ingendi bugha indi asondaye abana abakanabugha omubughe oyo kundi ibwa abana bakasatha kutsibu kandi bakabugha bakabugha ebinywa binene. Wamabiribya iwune nabana kundi banae mubugha ebinywa binene bane musatha amsatha waboebindu ebyabakasatha, ebyabakahambako ibane mubibugha, neryo ghukabya iwune mwogha, ibyakuwathika naghu eribya iwughune mughenda ghukakolhaki ghukabibika omwa bwongo bwaghu. Hakabya haklhaba buthuku buke, iwathoka naghu erighenda ghukabugha ebya bana balwe bakaghenda bakabugha kandi ngama muhabulira indi atholhere iniabya inianimubya omwa bandu kandi alikibya omwa bandu abahunerer aliwe asondaye abandu abakanabugha kutsibu. Abakana bugha bugha nikwa ebinywa ebya bakanabughabugha ebyo, akendibya inaine mubyowa. Nekindi namamubwira indi anganasondya akatabu akanahaindikre mwaki, akanahandikir me binywa ebya'mubughe oyo kandi ibinakolireki, ibinatherire kandi na mena wabyo inianeko eritsuka ngesya na- ngensya <hesitation> ngesya nguthu, inia samalhira nesyonzobolhi ebyosi ngoko bighendire inaithoka erighenda akabisamalhira kandi ngoko bakabibugha omwa mubughe oyo kusangwa emibughe, obuli mubughe awithe ngoko ngokwa kasoma esynguthu syaghu nesyanzobolhi syaghunerighenda akabimathikangania. So ingye ngamuhabulhira indi atholere iniahamba akatabu akenomo esynguthu nesyanzobolhi kandi nerighenda bikamathinganibwa nebinywe byosi ebikalhwamonuku iniathoka eribya iniakahamba olhulimi olwo no mubughe oyo kwinzi olulhimi'lwo.